Jää e ñǿǿ ro’ fóó’ dsa mú guii xa o ta jmí’ lɇ kö té’n e nⱥⱥ’ dsa ñí’ my guiiilⱥ re fⱥⱥ’ra jönɇ jná, jná kö í’ jmⱥⱥ nɇɇ ly i’ xa ngyn kö mii ‘néé’ lýn jná, ngyn kö míí ‘néé’ fóó’ dsa e xa ñí’ my guíi, jää köö e jóo’ re lún ro’ re fá’n e ñí’ <hesitation> ñí’ guóói’ go Iá’ JÖ xa e <hesitation> a xa tulu gia dsi giⱥ ñó fóó’ dsa e ñí’ guóó’ go ïä’ jö ejöba ‘néé’ e re lí fó’ re fá’n jná e e maa kiä’ ju ñíí’ kiä’ fóó’ dsa jmíí, kiä’ fóó’ dsa giúú’ kiä’ fóó’ dsa dsa ju nóoó dsa ta jmí’ kié’ lɇ e xin fóó’ re f´paá’ra jö nɇ, nɇɇ la kú nɇɇ e re fⱥⱥ’ra e la lɇ fóó’ míí jö, xa e xin otomí, purépecha, xa e xin pima, xa e xin mixe, zapoteco, e nɇɇ chitnino nɇɇ, huave nɇɇ, e Tzotzil nɇ cental nɇ, maya, cachiquel nɇ tojolabal nɇ mam nɇ e ga kö, lacandon nɇ e ñoo ba juóó dsa e xa ñí’ guoo’ go iä’ jö, eñoo ga e jiama re lí fó’ re juá’n xé’n lⱥ jö ki jiama lii.